Amin'ny ankapobeny zany laha hanao lafariny iha, <hesitation> ohatra hoe mangalaky anao vary, vary gasy na varim-bazaha tsy magnino de igny zany disaninao igny, disaninao igny, disaninao de rehefa potipotiky igny de asakasainao bakeo asakakasainao de disaninao ndraiky de asakasainao, disaninao de asakasainao ataonao magnagny magnagny fezay fezay zany izy de mamoaky lafariny avao igny am'farany.